﻿ma ƙaƙƙo shakar tabna shikno ƙa paaro̱ shakara kavaani ti babaani kan inyaani mu shinu mun yun mandi wei tukugui aman to keƙƙo minje ɗakulo lau aman ka ga inda shina inlukon ta kijimmoi ai mankar cha, babaano̱ an kobo iyyaano an kobo dapeno ko̱ ji wahalam aman kekko ikono yamba nwati peno̱ puɗi shi liineenon kuma ɗoi yamba yijii yili ƙan tushero akan we shi yamba yiiji ta wanim kowuniwe ƙam daliliron kowuniwe kam dalilirin yamba iyiji we ni waanim kuma ɗoi we shi yamba yiiji ɗoi ƙan anfani ko kiji reo yipili madilaanima kan ma bii-bii mo kamma shiɗanma i shoojo̱ mo shunu ma pan rai tunda makam anum chunu har iya rayuwan minum makamantibirim chunwa ari muyinmundi kashabire kelangachekui kan amfani me ɗoi kayingo wenmo makan wa amfanim Yamba ri diyo mandi palan ni ma lnluko min ndan ɓano tiyo nin nɗan ɓa no i shiƙono ne nikan tomti shikno ne nikan tomti shikno yamba munje wu shuani lakka aman ndarasyikeno tomoni ni an shuppo akam wagakam akan ɓangm kar piɗi ippaani kan Lavani kan we a we shir kpeƙo shiraakom aman ɗoi yamba ndi ɓano shinu. ﻿yamba di ɓano shunu akani lau ninya yamba yina mundun ikko yanda shir yuwani watu ɗiiji ti ku pira in kumu romoni <hesitation> ɗiiji kupira kanan lookachi ra chikko nin shakka nmuri warri kubam yamba wa nashom shigni yamban yiru shakka ittu kupira yiruuuuu dabara taatu yuwani nn wan wai mun ii mullu rooco ni mun penni ko shakkai nong lau ninya watu banna kijimoi shakka shakka tu wayiƙƙo yambam mundon illimi pen ninya a munum ti dabban a mundu ti loi sho-shom a mundu loi sho-sho a mundu ta illim mundun ti lau ninya ɗuai takkiji mattan kwaɗo fuk hallituru ku pira nin shakka wati illi na banna kupira ta kijimim ma kam ninyam arri kumo romoni bayan kichemoi watu kabi nin shakka sha too bari shakka yiru ninya ta kamani mun watu ɗii ti kupira mun <hesitation> ɗimini mun wabbu ni shomboni kamin lokoshi lau ninya ta maan shelle ni lau ninyan mo kannan illan ri ninya ni shakka ƙwarugo ii ashorgo shakka shorgo tebo yillina nn rimbon la kwatin yitu kupira watu wai nin shakka sha wainmo. ﻿lau ninya ta ɗiani dokni akkan tomoni wattu yiro pomun shan muatu ɗia kan shakka min ɗian an shau shakka pomun wattu pittu shero kupirai billan watu ɗiaro an ii dakulu kupira watu yu kwatanche nin shakka kaiii lambu kijimo.sha furo shira shekki mugar yedo muii tabu shikkim too furo shira shakkin mo ta tunani sheno too furo shira shekkin mo ta tunani shinano shine kenna mijje ii pomon mu kwatin kar yedo mun tabii mun pini ko asiri lapomuni lapomun mukar penom mun pinni asiri lakwatinim amma don sabaraki lakwatin kan kum washak kan ii kumo washakni watu illina yi sha barri shaka peno washenmo ma tan penon ii kubi kwagmo kenan shine yamba watu yilina appo andoi kanan ka peno washa sa sai shanga shego wahhalla kanan ka wa shangar shobani ti fudgo sai ka shego wahahlla amma ti tushen kupira shi yamba yi na yina ma washimar yuwani ta ɓajji watu penna ka kayanmo illimi illimi watu yu mun bidi illinmo kishi sha shunnu tagatu ko bang wai kiiji moi tin la shadu pidi wai shin shon dan man kishi wa shangau shangau se yamba wati wai shikki kishimoi tund arr min lau ninya. ﻿kar kun parom to bari mun yiri wai yanda kanan kan wai sai ka shego wahalla ti tusha kupira shi yamba yinan ma adamu kan hauwau yamba yina shunu akkabu sharratu shoffo kayam a peno ka kayam saiko kan lashina ii alau wai kanda ii kakkon ya romgo kan yappi go too amma dagashin watu peni nin hauwau don sabaraki shunu kanii keman zunubi ti kadaju.wattu illi na wa ditili furon mo wati illinn shiri nin tee wa yiru zunubiroo futtu nkotuntu wai nin yambai kenan kan lefuro du sabo da mar yuwani mun ii kabbi animo don ma pasirgo wai annimo sah kwasan kwala kwasigo shine koko zunubi tee.ninya tatuii animo taatu ɗian ti shakirani ti kokko shine yiru wai kan wiru kwatanchi wai kan lee furo shan mugar tabu shig laa furom mani tai tunani sheno shi yada banugon akishimom nin tunani ka pengo koonong kan shinni kalla tunani shi yamba munan mani ninyai yamba munanii shoo tali mani ninyai kuma yamban munin shinani kishi akam shoom kar ko ta harri pitai akam shoo ti andoi a karshe ma yigo watiran illa kabani sha laummo ai laumo anshokko laummo an sikiret a ganijim ma bara yambam. ﻿akkam ko miji andoi apani bari yamba ɗog ni wanni shi ganigo kama ndon wai yamba ga ni gego kama an nodon wai yamba. gamugo ammar sabar dun lau ninya watukego ka zunubi yamba watu illina yibi affo andoi kannan kan wa shangar shuwani sha shai shanga shwarugo shuɗokk wa kugo kan wai kanan shin wa wai shangar shuwani sha shai shine shwarugo shudok pedi shin swashi yanzu kiji wai ahannaka yuwani ma ai mo keelankui nodon waim nar peno ko ni shi wahallam amma sabar don lau ninya watigego kanii zunubi penan yamba kabbi sha kowani wai sa see ka shego wahalla amma kama shego wahalanmo makon kan miru kokkoi kan pini sha ee washan mongego yamba kandan illina kan shadi shinaƙƙo kan weno wambai kap kan illina kan kawujo kui kan shi duai to shine kan di wa duai wa shan gar kerani dattu biyara fuyo kar fudu wa wai kan dan wa akan shimbim duai dan illina iberoi koko ya fuyo dan biyaro fuyo a wannim kar pidi wa wa kar tunanim mungo ge wenmo yambam kan dan illina ka shadu sheƙƙo kan shina yambai kan shi duai ti yaƙƙo go kasha dun ellankui ka an kongo kar tunani mungego wenmo yambam to dimam ka mar sho wahallanm wagai ti ku piram dolo kupira yiji watu rubirari kiji n diaro kijimo too yamba watu illina banina shakka ma digon tii indirimu kamara kijimoi kamar penanim ko shakka nong. ﻿yilina yirun muro yiro ppida yiru wahalanmo wa gwanong mo shine don kaman di tuni ka yamba kama rigo ya wahala kar tunani yamba kam kama rigoya pida kar tunani yamba kam kamma tungo muro kam kar tunani yamba kam shine mo fidi shan watu liru nin shakka ti pi mu kanma kanman di pini ko shakai non amma mani ninya don sabar yamba kwadugo yina shedan kwadugo yigo shwan kan shakka ka fuk roocoi nin shadan kwadukon yirun shuran kan fuk rooconi dan illina nn indo kokko <hesitation> aaikitina wa shi a yakamatan di yi washi yamba a minshim wa shi yamba a minji sham mu yi ar yum teem washi a yamba minji shan mun yi.kan wi lau ninya illan futu illina dan yu tee too dima penan kamar <hesitation> li kupirai yaƙƙai ai dolle wahalai ta dian ta fushani a wanim kama kwadugo kama shadu yamba kan man kishi wa ɓiran too ai doole ai wahalai kan da wa kowani lau ta baji akka lani shiyasa kan di wa sha lau n yu kuji ma yigo kushinmo ampni kushinmo shine wahalla shi lau ra shuwani.